أفظل العمل خمس أيام بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات؛ لإنه هذا يوفر لي التوازن بين العمل، والحياة الشخصية، كمان يمنحني وقت أكثر استرخاء، والقيام بأنشطة أخرى، كمان تقسيم العمل على أيام متعددة يساعدني على الحفاظ على التركيز، والإنتاجية، يوم واحد طويل يمكن أن يكون مرهق، ويؤثر على طاقتي.